योक दिन मा अपड जू ईमेल छिन वेथे कई बार खुलदू। किले ये मा मेरी कई काम. से जुडीं जानकारी या मेरी कॉलेज से जुड़ीं जानकारी मेरा अपडा कुछ मैसेज कुछ जरूरी संदेश यूको माध्यम से औंदो।